woan akasi suun malatin irdufteet, light malatin gargalchatii feet dursaa gar stima detee ibid irra danfitaa mal innin off jirrat duub detee laan ta dursaa kasaa fuute duub isskuun laan kasketee duub akk innin bobo ilaltaa, hiyo hoo innin hinbobeinine dagartaa.